Tak ni watafa maun ya <hesitation> sasa, ya huna, yakifnai nai ibu na amra esen kalawara tame bala sampe amana lalna abara foli ni nake nake am huna lafole, am <hesitation> yakif nama ikelai isobu ni rakelam ike asam amloton loto amra ufayam, am <hesitation> sampe huan yakif nai nama'i bakalaira lao <hesitation> wamata na maun <hesitation> defu lato kanal lala maun, ikasam ai huan <hesitation> kusle ama rara am rasa am fatara holo. Leu yaka <hesitation> umala am hela ani ta soak ese mi bole karna esen kalawaratan holohe ka ai <hesitation> akusni tarari ra hono maitua yaka he. Am hafole mo tu <hesitation> em lei wa tafeleu rabilya bot lau maun, am emle sasa leu yahifnai na mau'i soak i soak <hesitation> bota maun yaka <hesitation> au bisa, abisa buna hoholo'e. Maitua yak <hesitation> kaya tinak yak <hesitation> yana na maun <hesitation> kasi ni'e ka ama <hesitation> buna holo tewa wanata abuna ma leu mala makafa lita ai leu yak i'nan ra haibotu <hesitation> ibotu maleu leu te ita titai lewi ya leu ya tina yaka he <hesitation> yak amara hai dindak ni yayaka yanana bubuna hoholo nitewa ese ni sewa wan ate abel esa'i mu esa na maun habata maun malewa au buna leu temteu mai lewi ya yaka he nanti he yahuna hoholo.